Jaji iye anak remaja de ku bangsana furani ma- massikola sma pasti lao i makkuliah afaqna ko biasa onro ajjamengengnge kemaneng yaseng <noise> ijasah ijasah iye matanrede ijasah matanrede bangsana ijasah untuk pengalaman jaji ku bangsa makkulie- makkuliah tauwede parellufi yaseng ijasah jaji ku lo- jaji ku lokiq bangsa runtuk ijasah makkuwede pasti lofikiq makkuliah <noise>